Mânia hansin tsukwa le, tsyen tehaw nena hansin haw hi, anuam dan hi adang em ema. Amha ero tsu, <hesitation> kei tsuan. <hesitation> Tsyen tehaw nena hansin haw hi, aluwin, anuam katizoka. Atsan tsu, <hesitation> tsyen tenena, til hanti haw re re hi, anuam dan hi adang em ema. Mâni tsuan. <hesitation> Nuam view mâsem. <hesitation> Tsyen teh anuam loka tsuan. <hesitation> Akim tak tak teh tsuyin lawane. <hesitation> Le, mâni hansina, boina hanto tehi tsuan. Amma ang tsakpik in ema. <hesitation> Amma ero tsu, tsyen tenena hansin tehi tsuan. Eng bo, eng boina bo hanto bo hian. Rul ruhi ahadama. Eng ang boina bo mânia kan tsin felmei te law taka. Tsyen tehaw nena kan hansin haw hi tsuan. Kan hansin felsung rung le tsui dani. <hesitation>